Vantu ko vosaka kuima, votakiwa valange idumu ambalo ririna maaji tiririka, wotakiwa uvike sabuni yako pembenii, deno yemikono vyaboha lakini konowaseire utole sabuni, woye kei yaramaji yeneuvikire ibesenii dewoye, iramikono yako kuvairi isina twahara tuku. Kowoyire maji yarimuchafu kwahiyo wotakiwa ira idumu riri na maji ya bomba, koyauri mikono yako ivene twahara.